أنا بحس أوي إن أنا لو مثلا حد مجاش فرحي أنا ممكن أعذره ممكن حصله حاجة مقدرش يجي أو كده ، لكن بجد اللي أنا حاسه إن أنا مش هقبله أبدا إن محدش يجي جنازتي لما أموت ، انا عايزه ناس كتير اوي تيجي وناس كتير اوي تدعيلي وناس كتير تكون جنبي حاسه ان انا هكون خايفه